اللغة الي اختار اني اتعلمها يعني على طول بتكون الصينية لانها لغة المستقبل ويعني اكثر لغة يعني يتكلمونها الناس في العالم